Igwin mme ezen we ari ishini nna igheme oriri idai ezen gbegha gwood ntak mma ike ari mme comee gee usaa ari ishini nne igwin igham oriri idai ezen gbegha gwood so iremina igwin mme ezen we ighaha nun adugee iveg aureng ayeme, ishi ruma iveg nwe igham ngeeirem ruma igat agha ashin runa ayen ike izang ishig, ke ivegwe igal-so mme igham oriri dai ezen gbegha mme gwood ezen wari ishini idod me ruma mme ishii ishi egwud ntak ishi igham enok enomewe igham ye ammay iveg aduhi memee enomewe idome itaa iveg iram gee iveg nwe igat ashi ruma ayen ike zang gee igbohne iveg nwe ishi ruma igat so ezememe ruma igham oriri deene ezen we idori rume we ari ishini nne ighana we ari ishini nne ighana oriri mme efot- ntak efot ivuu ishi oven ishi oven ame igham egbi ijket eree mme efot ee inuk utuu nne ono ishi oven ke etoo ovuum mme urei urei oven ishi ogbum gbu abani oven ishi gee eviva. So ezen ebe ghame ighan ifiok deehe edaidee ezen inuk ke egwud ono ono ijshimi, gee ugham uruk utuu me ono ono ushini ikee iket uketime ishi ike oririme idumi iren <noise> ezen wari igham gee egwut gwood mma jeni we ngee igham oriri iree but we ari idei ezen gwood mme igwin ntak igwin mmaghe usaa ari ani come e ighogot comee and ari ishii ikari irirene ivwu nne igham aa oriri so ume ruma ruma iren ezen we igham orivi ghee anoyen gwood mee igwin, ishii idod <noise> jog ire gee utuu ezeme igham oriri nyee because jong inuk utuu ame nne eyak ono nne eyak ezen ishigi ikaawo ayeme inesuu ireme oren dube dube irem mma mmerem anaowen ijack ano ashin mma isune itaa oono edube edube ita awo itawo egwee inepma isuma ishigha wo itaa egwee igbere mma wan mma aun ike anun mme atawo so jog igham oriri de ene and oriri ame irene gbaa irene so jog ire gee utuu ee ezen gbe oriri inevi inep. Ame rung ashigha ekor mmengba ezen yee idemyi we innen ihen and ighama oriri ntak ishi gee ogorigo igee nnanghema ama ene ishig ruma immag ama ene ishighe ogorighe so oriri we igham me imanghi ame enee shig gee ogorigoa ntak ono we atee oriri ugham ineme urem egare egad ovene igat me ekor ke evivei ivaana imang amowen irep ke igwaa ike ono uteme uyen asuneme asune azaha afiong me egbi evak mmakeghe aderi zeen nne iree mme ike rume ntak oriri we igham amowen immang njeck ono etee wanam yen wan nne ike nram vaa kuvaa nne edegere. Kpana mme igwin, igwin idube idube efack irume ke omou, efak ee dog ozoi kura rei immang igwaa ikpoam owen <noise> kpana mme udum udum igham ode echi utumwe kpana mme uteck mune ezene mruna igham oriri deene but we wri ishin mme igham oriri idei ebe gwood mme jog, igwin ishi mme ekor atak oriri ebe irene deene and ngene sughurem igham izaghe nule ngee izaghiebe nee igwin sughhen ishim mme eve ovug inevi so immang oriri nwe iyene. . Ameee ekor sugh gba ete ivuu ovut iweri imish enyeme kpa oriri nne wen see ana ghama anuk utuu ame jog sughmen ishin nne ishini ovuun yenn kpange reminye runwuna yene sughmen enyeme oriri mme awo ami mme ano agee inoo egon awo nwa ataa ano ayani wo ebe wo ogbog agee atap nwe ebe vuuu wo so irem sughuren inmang kpa oriri iyemene dube adube arem oren we aram gwood we arem mme ano anuma amang awowen ajack mme ishii sughuren idome ote awagha amira ano anoo, ano awe anuma anowo nwe ebe anang wo nee igon ushi so nwe ebe amuna dunn iveg ayewo we agee ekura irem ike iren gee na nuk ijuta etidit edidit imang enomewe immang iyeme nne awo ghana mme ghaa adoma ayani i ke oven irene iveg nwe awo akpagara rume ashigha ava yen ike oran irene orogoro isee awo kwua ruma aforo unwe gen sughuren inuihi ene ezememe ebe anuk utuu ebe and iren ebe ari inuk utuu ebe na ininsu ighaa egagara ebe gbee odom igwami eyeeyen ebe gbee odom igwami mme ugee sughuren iremi ebe nne ebe anuk.